Gne karazany e fromage ty zany maromaro satria e frantsay da io da io gn'asany da emiky indreo manao an'io, da misy gne fromage gouda, camembert, fromage fondu asika regny la vache qui rit, misy gne zay zay mozzarella moa efa nozakaiko teo, zay aby karazany.